Yaani kwanza, kintu chengeyene nivekera misingi yaane yani kwamba, kabla sina ya detti na muntu, sina sinawaya lola, wala sinawaya boya chee yotakiwa ntange muntu. Kwatite umuhimu wa kuula sana. Kuntanga muntu kabla yokaanzisha mahusiano. kwahiyo, yootakiwa umtange muntu are mazingira ya chwe nijole are familiya yachwe nijole ere. Kwahiyo, kwatite umuhimu wa kuula sana sana sana, kumtanga muntu ndio familiya yaachwe ni uzima wa afya ni vinti chee. Kwahiyo, vintu vya mema vii vyaboha kwatite umuhimu wachwe, wa kumtanga muntu kabla yaanzisha mahusiano na yoyosi mana. Rorosi kufumira rii, ve muri vaantu vaviri. kwahiyo, yootakiwa utange, na bitta tanga yokuishi na uyo munto, ndio maana yatakiwa umtange vyeboha tengeneza da famiya na maishi ingi. Maana familiya, kwanza kumuanza nikitanga nishawiri mauhusiano, mambo yakugariya koo kila kintu. kile cha boha kwamba pata umuhimu kuulu sana wamtanga muntu bakla ya kuanzisha mahusiano, na faida yachoo na jiijuu nivendusi sigirao kifupi vi.